नीदरलैंड का मौसम के बारे में नीदरलैंड में औसत उच्च व निम्न तापमान दो मीटर को जमीन से ऊपर दैनिक औसत उच्च और निम्न हवा का तापमान होता है। नीदरलैंड में <noise> वसंत ऋतु पर्यटन के लिए सबसे अधिक अच्छा मौसम हे जब दिन में मौसम गर्म और शुष्क रहता है। और रात में हल्की ठंडक रहती हे नीदरलैंड की जलवायु उतरी सागरीय और अटलांटिक महासागर से प्रभावित होती है।